"भूकम्प" शब्द सुन्तिकिल मोर दिमागमे पृथ्वीके कम्पन्न, विनाश, आपतकालिन अवस्था आउ मानवीय क्षतिके दृश्य अइता। भूकम्प कहलके पृथ्वीके टेक्टोनिक प्लेटभर सर्ना क्रममे उत्पन्न हुइना प्राकृतिक आपत्ति हे, जेहका कारणति भवन गिरना वा भस्कना, जमिन दरार फट्ना आउ जनधनके क्षति करैना खतरा लैता। भूकम्प अचानक अइता आउ यहति बच्ना निश्चित उपाय नाई हे, मूल सतर्कता, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, आउ आपतकालिन तयारी करलेति जोखिम कम करे सिकमिल्ता। भूकम्प पाछेक पुनरनिर्माण तथा उद्धार कार्यमे सहकार्य आउ द्रुत प्रतिक्रिया आवश्यक रहता।